Maqina e teshave t'nimon mi la teshat. Ka formën e ni kutije t'madhe, n'mes e ka ni birë ku i shtin teshat edhe detergjentin. Edhe osht i lidhun për ujë edhe për rrymë edhe ajo i levizë ato tesha në ujë t'nxehë, mvarisht n'çfarc temperature i lan. Pasi që ti lan, ato i shpërlan edhe ni here edhe kur te kryn teshat jan t'pastra.